E jo'nyune'ista'p yänhpä ne'ne tzäjkyajpa tyäk, nta mumu este tzyäjkyajpa tyäk yänhpä j jejtzye ja'kutyä nämu igual tzyäjkyajpa, este j mas este j ispäjkyajpaptä jo'nyune'ista'p yänhpä tzyäjkyajpa yänhpä tyäk nyo'se <noise> est mye'tzyajp tätzä so'k, mye mye'tzyajpa namkuy, mye'tzyajp este jejtzye titya'p jutzä ja'ku mä'tzyäki yänhpäää tzyäjkyaju e ijtu pues est mä'tzyäki tzyäjkyajpapä'i, tzyunyi tzyäjkyjapa tyäk entonces este pero jejtzye tzyäjkyajpa este yänhpä kukyäjsi, kukyäjsi siempre mas kukyajsi, e ijtu alguno tzyäjkyjapapä' tambien yänhpä äjtyä ntäk käsi pero jet weneti, nta nta mumu käsi mas nkenyajpaptä jo'nyune tzyäjkyajpapä' tyäk yänhpä kukyäsi, supongamos este tzeje'i tzeje tzeje jo'ni, jetij yänhpä yänhpä nye'kä nyops nyopstanhpä kuy, tätzäkuy nyopstanhpä y jenä tzyäkpa tyäk yänhpä nyopstanhpa je kuy. <noise> Y jenä yänhpä täk tzäkpa, jenä' yak yak itpa 'yune', este entonce yänhpä tzyäkpa tumä yänhpää yänhpää y jyojke'ajpa je kujy, jyojke'ajpa je kujy y jejtze 'yak ijtyajpa 'yune, y ya este tambien este supongamos estee loro loro jo'nij o perico jo'nij, yänhpä jetij mye'tzayajpa este de je yän täktzäki'ap mye'tzyajpa, täktzäki'p mye'tzyajpa yänhpä tzyajkupä tzeje'i jete' mye'tzyajpa y jenä 'yaj ijtyajpa 'yune, jiko' est cada animalti yänhpä ne'ne tzyäkpa tyäk, ijtu tambien jo'ni tzyäkpapä'i tyäk, yänhpä has de cuenta que bols bolsa yänhpä o tzunu', tzunu kuenta tzyäjkyajpa tyäk tambien, yänhpä äjtyät nkenpatät yä'ki, yänhpä äjtyän ntu'nhojmä, yänhpä ijtu mäja ku'yojmä este yyyy nyekpajkyajpa tyäk yänhpä j jo'ni y yä'ki näjmampyaptät äjtyät zacua, yänhpa ka jutzä nyä'yäyajpa eya eya eya konasojmä y yäki äjtyät nä nayä nä'yämpyatät zacua, jetij hace de cuenta que tzunu tzunu cuenta este tzyäjkyajpa tyäk janusy yänhpä ye'nhumä kuy tzyäjkyajpa tyäk y este y y este yadmitzäkpatä por que tzyunyi tzyäjkyajpa tyäk yänhpä jo'n jo'nyune'ista'p.